komið þið sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar við segjum meðal annars frá leikriti þar sem áhorfendur mega ráða hvað gerist heyrum af krökkum sem

víða í Evrópu til að mótmæla kíktum á

og fjölluðum um ný leikrit eftir ung og upprennandi leikskáld ég heiti Ingibjörg og í Krakkafréttum vikunnar var þetta helst á næstu tveimur árum fer af stað verkefni til þess að gera Akureyri að barnvænna sveitarfélagi verkefnið snýst um að sveitarfélög skuldbindi sig til að gera Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að rauðum þræði í öllu starfi Akureyri er fyrst til að taka þátt hér á landi en Kópavogsbær verður næstur fulltrúar í

eru ánægðir með framtakið og segja að loksins fái ungt fólk tækifæri til að hafa raunveruleg áhrif á samfélagið þannig að okkar hlutverk sé aðeins skýrara því eins og það er núna þá mega allar nefndir leita til okkar en þær kannski gera það síður

einfalda það og segja hvenær eigi að leita til okkar og hvað við getum gert mér finnst einhvern veginn loksins verið að fara að taka á málum ungmenna

og gefa okkur svona platform til að geta tekið þátt í allri ákvarðanatöku og svona

spurning um það að við vitum hvert við getum leitað og hvernig við getum komið okkar skoðunum á framfæri bæjarstjórnin á Akureyri hefur samþykkt áætlun til ársins tvö þúsund tuttugu og eitt með

í nokkrum flokkum það á meðal annars að efla rödd barna og taka mið af réttindum þeirra og skoðunum þegar ákvarðanir eru teknar ungmennaráðið á að hafa meiri áhrif og bæta á ýmislegt í samgöngum til dæmis á að endurskoða leiðakerfi strætisvagna og snjómokstur í bænum allt út frá þörfum barna og ungmenna þitt eigið leikrit goðsaga er nýtt leikrit eftir

Ævar Þór Benediktsson sem gerist í heimi norrænnar goðafræði engar tvær sýningar verða eins af því áhorfendur stjórna sýningunni hugmyndin kviknar upphaflega vegna þess að ég las nokkrar svona bækur þegar ég var yngri og svo þegar ég var fullorðinn og byrjaði að skrifa sjálfur þá mundi ég hvað mér þótti

þetta form vera skemmtilegt og sniðugt og einhvernveginn það að vera með á tilfinningunni að maður sé að missa af einhverju fékk mig til að lesa bókina aftur og aftur og aftur og lesa þannig meira fyrir vikið og mig langaði að leika mér með form sem væri spennandi fyrir lesandann og sömuleiðis spennandi fyrir mig sem höfund af því að venjulegri bók ertu kannski marga kafla kannski alla bókina að byggja upp í eitthvað eitt stórt í þessum bókum þarf eitthvað svakalegt að gerast helst á þriggja blaðsíðna fresti þar sem bókin stoppar í bókunum ef bókin endar illa þá geturðu alltaf flett til baka og og séð hina leiðina en hér ef þú tekur slæma ákvörðun þá verður þú bara að standa með henni og þetta leikrit getur svo sannarlega endað illa ef það endar illa þá eins og með bækurnar er það algjörlega

kæru kæru leikhúsgestir þá er það algjörlega ykkur að kenna ekki okkur

var tuttugasta og fimmta janúar þetta árið sem var líka fyrsti dagur þorra við fögnum ýmsum dögum yfir árið sumir þeirra eru alltaf á sama mánaðardegi en aðrir færast til þorri byrjar alltaf á föstudegi í þrettándu viku vetrar sem þýðir að hann lendir ekki alltaf á

sama mánaðardegi en þó alltaf á tímabilinu nítjándi til tuttugasta og fimmta janúar í gamla daga var hefðin sú að húsmóðirin færi út kvöldið fyrir bóndadaginn til að bjóða þorra velkominn inn í bæinn eins og hún væri að taka á móti mikilvægum gesti bóndinn átti svo að fara fyrstur á fætur um morguninn og leika alls kyns kúnstir hann átti að fara út á skyrtunni með læri og fætur bera opna hurðina og hoppa á öðrum fæti í

kringum bæinn þá átti hann að draga á eftir sér brókina og bjóða þannig þorra velkominn það má segja að þetta hafi breyst örlítið í gegnum tíðina því nú er hefðin einfaldlega sú að konur gefi bónda sínum blóm það þætti líka kannski svolítið skrítið í dag að sjá menn hoppa í kringum húsið sitt á brókinni Danir urðu heimsmeistarar í handbolta karla þegar þeir unnu öruggan sigur í úrslitaleik á móti

tuttugu og tvö hvorugt liðið hafði orðið heimsmeistari en þetta var í annað sinn sem Norðmenn komast í úrslitaleik leikurinn fór fram í herning í Danmörku fyrri hálfleikurinn fór vel af stað fyrir bæði lið og skiptust þau á að hafa forystu til að byrja með svo tóku Danir öll völd á vellinum og Norðmenn áttu bæði erfitt með að verjast Dönum og skora mörk staðan í hálfleik átján til ellefu Dönum í vil í seinni hálfleik náðu Norðmenn örlítið að klóra í bakkann en Danir unnu að lokum þrjátíu og eitt

þeir eru þess vegna heimsmeistarar og það í fyrsta sinn liðið hafði áður orðið ólympíumeistari og Evrópumeistari Hansen var svo valinn bestur á mótinu af sérfræðingunum í h m stofunni og hann var líka markahæsti maður mótsins

úr skólanum á föstudaginn til þess að halda fjöldamótmæli þau voru haldin til þess að hvetja stjórnvöld til aðgerða í loftslagsmálum og til að standa við Parísarsáttmálann víða mátti heyra slagorð eins og það er engin pláneta b

mótmælt

víða í Sviss og í Brussel höfuðborg Belgíu voru stærstu

í sögu landsins rúmlega sjötíu þúsund manns komu saman á sunnudaginn til þess að berjast fyrir umhverfið mótmælin voru

innblásin af sænska þessi sextán ára stelpa hefur vakið heimsathygli fyrir skoðanir sínar á loftslagsmálum hún segir að stjórnvöld þori ekki að taka á vandanum af ótta við að vera óvinsæl fólk þurfi að taka umhverfisvænni ákvarðanir í sínu lífi og þrýsta þannig á þau hún var stödd á loftslagsráðstefnu í Davos í Sviss hún

eru áreiðanlega ekki síðustu fréttirnar sem við heyrum af þessum unga nú stendur yfir íþróttahátíðin Reykjavíkurleikarnir en þeir fara nú fram í tólfta sinn nú er í fyrsta sinn keppt í

á er keppt í átján íþróttagreinum og rúmlega hundrað erlendir gestir taka þátt ásamt mörgum af bestu íþróttamönnum Íslendinga meðal annars er keppt í í júdó badminton ólympískum lyftingum dansi og sundi í Laugardalshöllinni var líka keppt í

fyrsta sinn

Íslands settu upp svokallað

en þar keppti landsþekkt fólk í hinum vinsæla tölvuleik

herra hnetusmjör voru á meðal keppenda og þóttu standa sig nokkuð vel svo var keppt í leiknum

þúsund og nítján sigurliðið fer út fyrir hönd Íslands til að keppa á sem er eitt stærsta tölvuleikjamót í heimi snjórinn tekur á sig ýmsar myndir en stundum er það náttúran sem leikur sér í snjónum ekki menn mynduðust á golfvelli Keilis á Hvaleyrarholti í Hafnarfirði þessi fyrirbæri líkjast svolítið heyrúllum en þau eru miklu minni það er gat í gegnum þessar rúllur þannig að þær minna eiginlega frekar á stórt hvítt pasta við tókum eftir þessu í gærmorgun bara þá voru bara kúlur úti um allan völl við skildum eiginlega ekkert í þessu og hvernig komust þið svo að því hvernig

þetta var það var bara Google það var bara gúglað sig áfram sko

einhverjar heimildir um þetta veðurfræðingur á Veðurstofunni segir að þessi fyrirbæri verði til við samspil nokkurra hluta það hafði snjóað mikið og hitinn síðan hækkað snögglega upp í eitt til tvö stig þá hafa litlir regndropar fallið og efsta lagið í snjónum

hér er fólk að skoða þetta þetta hefur vakið athygli já það hefur verið smá umgangur í dag en það er bara gaman að fá smá fólk á völlinn þó það sé vetur og svo erum við við ásamt öðrum klúbbum farin að gera

þannig það er

eitthvað fólk hérna úti þó það sé allt á kafi í snjó íbúar á Siglufirði fögnuðu sólinni nú í vikunni en tuttugasta og áttunda janúar sólin var reyndar í felum bak við skýin sjötíu og fjögurra daga sólarleysi það er vegna þess að fjöllin eru svo há að sólin nær ekki að skína á bæinn grunnskólabörnin á Siglufirði settu upp gular

í tilefni dagsins og bjuggu sig í söngferð til að fagna sólinni hún hefur ekki skinið í bænum frá fimmtánda nóvember félagar í Sjálfsbjörg byrjuðu að baka pönnukökur um miðja nótt og það var biðröð í pönnukökurnar því flest fyrirtæki á Siglufirði kaupa röðuðu krakkarnir sér í og sungu sólarsöngva þorrinn hófst síðasta föstudag á bóndadaginn og þá héldu grunnskólanemar á Ísafirði þorrablót á þorrablótinu var sérstök dagskrá fyrir grunnskólanema í tíunda bekk krakkarnir höfðu lagt hart af sér að læra gamla dansa fyrir blótið er þetta búinn að vera mikill undirbúningur já vera í tvær vikur

en eru þetta dansar sem þú kunnir áður eða ertu búin

frá grunni ég kunni þetta ekki fyrir sumir krakkanna voru búnar að læra nokkra dansa áður en undanfarnar vikur hafa þau lært átta nýja dansa það er kannski hægara sagt en gert en æfingin skapar meistarann hvernig gengur í byrjun ekki best en núna mjög vel

fjölbreyttir þeir eru áttu uppáhalds

skemmtilegastur það munar næstum hundrað stigum á miklu frosti sem nú er í

Bandaríkjanna og hitabylgju í Ástralíu stjórnvöld beggja landa hafa sent út viðvaranir vegna veðurs það er

féll í Minnesota á sunnudagsmorgun þegar frostið fór niður í fjörutíu og tvö stig það munar því næstum hundrað stigum á

í Minnesota og hitabylgjunni sem geisar í Ástralíu þar var slegið met þegar hitamælirinn í á suðurströnd landsins sýndi fjörutíu og sex komma sex gráður á Celsíus það er mesti hiti sem mælst hefur þar sem fólk býr frá því að hitamælingar hófust í landinu hættan á skógareldum er víða mjög mikil í hitanum og

í Ástralíu þessi fyrsti mánuður ársins tvö þúsund og nítján verður líklega heitasti janúarmánuður í Ástralíu frá því mælingar hófust fyrirtækið Veitur hefur sett í gang viðbragðsáætlun vegna kuldans sem stendur yfir og segir að fólk ætti að fara sparlega með heita vatnið mögulega þarf að minnka flutning á heitu vatni til þeirra sem nota mikið af því eins og til dæmis sundlauga metnotkun var á heitu vatni á höfuðborgarsvæðinu í vikunni þá var rennslið um sextán þúsund tonn á klukkustund í heilan sólarhring það er næstum jafn mikið og

stór rúta full af fólki á hverjum klukkutíma samkvæmt upplýsingum frá Veitum er langstærsti hluti hitaveituvatns notaður

til að hita upp hús fólk er beðið að spara heita vatnið á meðan það er svona kalt það þarf líka að passa að gluggar séu ekki opnir allt of mikið og útidyr ekki látnar standa opnar að óþörfu svo sé mikilvægt að passa að það sé ekkert fyrir ofnunum til dæmis síð gluggatjöld eða húsgögn og heitir pottar við heimili nota líka rosalega mikið vatn verið er að reisa sjötíu kílómetra

girðingu á landamærum Danmerkur og Þýskalands og tilgangur hennar er að halda þýskum

frá Danmörku girðingin verður allt að einn og hálfur metri á hæð og hún á að hindra að dönsk svín smitist af af afrískri svínaflensu flensan getur ekki borist í menn en villisvín sem bera veiruna geta smitað venjuleg svín ef það gerðist yrði það alls ekki gott fyrir svínaræktendur í Danmörku verkefnisstjóri

verksins segir að girðingin útiloki ekki að þýsk villisvín komist yfir landamærin en dragi verulega úr möguleikum á því hvorki bændur né náttúruverndarsinnar eru hrifnir af girðingunni en hún á að verða tilbúin í haust í Borgarleikhúsinu er verið að setja upp tvö ný leikrit sem þóttu skara fram úr á sögum verðlaunahátíð barnanna verkin tvö voru valin á hátíðinni í apríl í fyrra þau

heita Friðþjófur á eftir Sunnu Stellu Stefánsdóttur sjö ára eftir Iðunni Ólöfu Berndsen sem er ellefu ára fyrsti samlestur á verkinu tölvuvírusnum var haldinn á litla sviði Borgarleikhússins nú fyrir skemmstu og við kíktum inn ég hef gaman að landafræði ég er ég er næstum búin að læra nöfnin á öllum

sjáðu bara hérna í

og voru bara að lesa upp handritið maður á ekki að vera mikið í tölvu og líka bara að

bara foreldra mína í tölvunni líka ég sjálf og vini mína þannig ég ákvað að gera leikrit um að það sé rétt mjög margir koma að sýningunni bæði leikarar

og tæknimenn Halldór Gylfason leikstýrir verkinu og hann segir verkin ólík og mjög spennandi nú er maður búinn að lesa þetta nokkrum sinnum yfir

gaman að sjá þetta lifna við í meðförum leikaranna þetta er bara fullkomin lengd á leikriti maður skilur oft ekkert í því þegar maður fær þessi leikrit frá þessum fínu og stóru skáldum af hverju þarf að teygja lopann svona rosalega þarna er bara komið sér að kjarna málsins bara strax og málin eru leyst bara farsællega á skömmum tíma og við

þetta verk af mikilli alvöru og leikum þetta æfum þetta nú

fyrir okkur hvernig við ætlum að nota þetta rými fyrir fyrir þetta þetta er alltaf voða gaman nú þurfum við leikararnir og aðstandendur þessarar sýningar að ímyndunaraflið og sjá hvað okkur dettur í hug hvar við ætlum að hafa skólastofuna hvar á gamla konan heima hvernig við notum músík og en hvenær eru þessi flottu leikrit sýnd frumsýningin er annað febrúar það er enn þá hægt að senda inn í

farið inn á krakkaruv punktur is og kynnið ykkur málið Danmörk er ekki þekkt fyrir brattar fjallshlíðar en stærsta skíðasvæði landsins var opnað almenningi um helgina brekkan á stærsta skíðasvæði landsins í Hróarskeldu er rétt rúmlega tvö hundruð og áttatíu metra há danskir létu það ekki á sig fá og renndu sér með bros á vör þetta voru

vikunnar við þökkum fyrir okkur og sjáumst síðar